Oto egwo na me je ro ze oke no ma je mu isu kulu ho ekara sukulu ejaye dede he primary one oye sada he ososuo ma je muho isoko re sei no esada ososuo obo ra gbe te ozo ha were mu isukulu hoho ikpe ive asio ome ikpe avo esa a te te re ho ome te no ovo ri te esada ezeza me te wui oto no me ti kpo isukulu o ologbo no are se no ekolegi oni ovo me ro ughelli evao okeyena oni me te ta no me jo obe mu ho me te me te nya to esada esa ekelase esa evao obe me ti je kpozi ozo obone me tijemu isukulu ho evao obone so akpo me kpobi no me yo ozo na me jo yo ye oto ozo na oghene be jo ghale ome na re oto ozo na ozo na wo agha aso me ta gine no ozo na agha so ozo wo uruto ose gbe oni me onoze ite oja yo elua ide ro ke ome but ozo na uruto ho okpako uruto na me no ze me owho iye isa me who ado kpe me owho iye-egbo me owho inagho ere elua na ere wvai uruto na si ozo me je ro na Evao ozo were ome oghene teke ome areghe no meti royo akpo me na so ozoro omo ziezime kpoho ukane devo ho but oghe neje ghale ome oke ome eno ke ome ayeivazo me te be je ro uzuazo me be ro goo so me yere oghene ne ke iruo nana noo biru ome na oroniko ukane ovo are ro fe he isoko tano ewhore doha ko a re rue rieewho ome ruha vusuy ewho na so ewho so e who na so e who na o kieho ome oma.